راح تبدأ طبعاً إنك تكتب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، <hesitation> والله بغينا نشكرك على ، إنك أول شى راح توظحله شكرك على الشى اللى هو سواه معك ، إش السبب يعنى إنك تبغى تشكره عليه ، راح يعنى توصلها ليه بطريقة لطيفة جداً يعنى وتبينله فيها أمتنانك له.